á Mýrum í Borgarbyggð í nótt er eitt það stærsta frá landnámi þetta segir jarðfræðingur bóndi í Hítardal segist varla trúa því að þetta hafi gerst yfirvöld í Taílandi telja sig einungis hafa nokkra daga til stefnu til að ná tólf drengjum úr helli þar sem þeir hafa setið fastir í hálfan mánuð

geri björgunarstörf mun erfiðari íbúi í Skerjafirði gagnrýnir að umferð um litla

með fyrirhugaðri byggingu tólf hundruð nýrra íbúða á svæðinu formaður skipulagsráðs Reykjavíkur segir íbúa engu þurfa að kvíða aldursgreining á byggi sem fannst við fornleifauppgröft í Lækjargötu bendir til þess að búið hafi verið í Reykjavík fyrir landnám mögulega var eldri bygging undir

hefur verið í Þingvallavatni það sem af er sumri og veiðimenn lýsa henni sem hálfgerðri veislu fara þarf aftur til aldamóta til að finna álíka bleikjuveiði gott kvöld

á Mýrum í nótt óttast er að stórtjón hafi orðið á lífríki í á bænum Hítardal var fólk í fasta svefni þegar ósköpin dundu yfir það var svo þegar heimilisfólkið Finnbogi hefur áhyggjur af laxi í ánni og

flóðinu er á annan kílómetra í dag mátti heyra drunur úr skriðunni þetta eru náttúruöflin og það ræður enginn við þau eldislax slapp úr sjókví hjá Arnarlaxi í Tálknafirði en allt bendir til

viðbragðsáætlun var virkjuð um leið og starfsmenn uppgötvuðu götin í gærmorgun

voru lögð út lögð út við kvína til að koma í veg fyrir að fiskur slyppi Guðni Magnús Eiríksson sviðsstjóri hjá Fiskistofu staðfestir að tveir laxar hafi veiðst í netin það bendi

til þess að töluvert hafi sloppið af fiski málið sé litið alvarlegum augum björgunarfólk leitar enn allra leiða til að ná taílensku drengjunum

tólf og þeirra úr helli sem þeir hafa nú setið fastir í undanfarinn hálfan mánuð yfirvöld telja að þau hafi nokkra daga til stefnu áður en

skellur á ekki hafa áhyggjur af mér ég elska ykkur mamma og pabbi þetta er meðal þess sem stóð í bréfum sem kafarar ferjuðu í gær frá drengjunum sem hafa nú setið fastir í hellinum í hálfan mánuð bréf drengjanna innihéldu flest kveðjur til foreldranna auk óska um hvað þeir vilja í matinn þegar þeir komast úr hellinum og beiðni til skólayfirvalda um að hlífa þeim við heimavinnu þar var einnig að finna bréf frá knattspyrnuþjálfara drengjanna sem bað foreldra þeirra afsökunar á því að hafa komið þeim í þessa stöðu foreldrar drengjanna sendu þjálfaranum svar í dag og sögðust hreint ekki álasa honum drengirnir sitja fastir um þrjá komma tvo kílómetra inni í hellinum leiðin til þeirra inn um

því hefur björgunarfólk varið deginum í að bora holur í fjallshlíðina fyrir ofan hellinn til að freista þess að ná til drengjanna ofan frá það gæti reynst mikilvægt ef hellirinn fyllist af vatni

sem fram undan er holurnar eru allt að fjögur hundruð metra djúpar björgunarmenn telja að bora þurfi niður á um sex hundruð metra dýpi til að ná til drengjanna það sem gerir verkið þó enn

erfiðara er að þeir vita ekki nákvæmlega hvar á að bora til að ná til þeirra ekki var talið að drengirnir væru í stakk búnir til að kafa sjálfir út úr hellinum líkt og vonir stóðu til um tíma þriðja aðferðin við að ná drengjunum út er að reyna að ausa öllu vatni út úr hellinum til að drengirnir geti

en tíminn er naumur yfirvöld óttast að takist ekki að ná drengjunum út áður en skellur á gætu þeir orðið innlyksa það sem eftir

lifir árs veðurspáin gefur til kynna að björgunarfólk hafi um fjóra daga til stefnu minnst þrjátíu og átta hafa látist og tuga er saknað eftir

í vestur og miðhluta

eyju í Japan ein og hálf milljón hefur neyðst til að yfirgefa heimili sín mikil eyðilegging blasir við víða vegna vatnselgs og aurskriðna vatn flæðir yfir götur og upp að húsþökum víða á

stærsta eyja Japans nærri fimmtíu þúsund lögreglumenn slökkviliðsmenn og hermenn hafa verið sendir til björgunarstarfa þeirra störfum lýkur

ekki í bráð því útlit er fyrir áframhaldandi rigningu næstu daga áætlanir Reykjavíkurborgar gera ráð fyrir því að umferð um litla

í Skerjafirði tæplega sexfaldist vegna tólf hundruð nýrra íbúða sem eiga að rísa á svæðinu ósáttur

íbúi segir borgina troða skipulaginu ofan í kokið á fólki í hverfinu

fjórir fulltrúar meirihlutans greiddu atkvæði með nýju rammaskipulagi en þrír fulltrúar Sjálfstæðisflokks voru á móti samkvæmt mælingum borgarinnar

aka nú tólf hundruð bílar um götuna á hverjum sólarhring innan við einn á mínútu en áætlað er að þeir verði sjö þúsund þegar hverfið verður fullbyggt tæplega fimm á hverri mínútu útreikningar borgarinnar á því hver aukningin á bílunum er eru mjög á huldu verð ég að segja þeir segja þeir gerðu mælingar hér í ágúst þegar allir

og á sama tíma voru þeir að segja að íbúðirnar yrðu þær eru orðnar tólf hundruð núna það er bara gjörsamlega út úr kortinu að fara að setja stofnbraut inn í þetta friðsæla hverfi maður kaupir

eign hér undir ákveðnum formerkjum og

gjörsamlega verið að umturna öllu fleiri íbúar hafa lýst óánægju með áformin á Facebook formaður skipulagsráðs

telur íbúa ekki þurfa að hafa áhyggjur af umferðaraukningu þegar

allt hverfið hefur byggst upp öll tillagan er spáð að

verði að hámarki sjö þúsund bílar á sólarhring

algengt í íbúðagötum ekki að kvíða neinu nei alls ekki

skilgreind sem borgargata í aðalskipulagi þannig að með þessum framkvæmdum þá verður hún endurnýjuð sem borgargata þar sem fjölbreyttum ferðamátum er gefið hærra vægi í aðalskipulagi Reykjavíkur fram til tvö þúsund og þrjátíu segir um í aðalskipulagi Reykjavíkur fram til tvö þúsund og þrjátíu segir um og út úr hverfinu auk þess sem

úr hverfinu og inn í hverfið það er í raun bara verið að segja að við eigum að kyngja því að þetta mál sé óleyst og þessu verði bara gjörsamlega troðið ofan í kokið á okkur hvað varðar þungaflutninga vegna fyrirhugaðrar landfyllingar segir Sigurborg ekki víst að allur jarðvegur verði fluttur um Einarsnes verið sé að skoða að flytja efni á prömmum eða frá

verður að sjálfsögðu aukið samráð við íbúa í öllum skrefum

en íbúar hafa hér verið að kalla eftir aukinni þjónustu og bættum almenningssamgöngum skóla leikskóla verslunum og svo framvegis sem mun allt koma með þessari tillögu niðurstöður úr aldursgreiningu á byggi sem fannst við fornleifauppgröft í Lækjargötu benda til þess að búið hafi verið í Reykjavík fyrir landnám mögulega var eldri bygging undir

sem þar var grafinn upp

lísabet Guðmundsdóttir fornleifafræðingur hjá Fornleifastofnun Íslands og teymi hennar hófu uppgröft í Lækjargötu vorið tvö þúsund og fimmtán það kom á óvart þegar þau komu

niður á

því ekki var vitað til þess að byggð hafi náð að læknum á þeim tíma fundurinn breytti hugmyndum manna um byggð í Reykjavík á fyrstu öldum Íslandsbyggðar koluð byggfræ fundust í

þau hafa nú verið og staðfesta þau að skálinn er frá því um landnám svo fundust líka

á afmörkuðu svæði í skálanum fundust fundust byggfræ sem við tókum fyrst eina eina aldursgreiningu úr og þar kom frekar hár aldur fleiri sýni voru tekin og þau sýndu sama háa aldur og það er sem sagt efri mörkin sýndu að níundu öld í elsta gólfinu bara akkúrat hér voru þessi

þessa mjög gömlu aldursgreiningu þannig að það er möguleiki á að á þessu svæði hafi annaðhvort verið eldri bygging sem við sjáum engin

sé einhver önnur skýring á þessu sem við höfum bara ekki fundið enn þá fjölmargir gripir

við uppgröftinn nú nýlega fundust bein úr sel og svínum og kjálki úr hesti á svæði við skálann þar sem íbúar hafa haft ruslahaug hérna erum við bara í miðjum haugnum þannig að hann er sirka hérna og þau fundust í rauninni í þessum lögum er gamall nei við vitum ekki hvað hann er gamall en hann

lá beint ofan á

ekki löngu eftir að landnámslagið féll reynt verður að vernda fornminjarnar með því að reka niður þessi stálþil allt í kringum bygggingasvæðið áður en farið verður að reisa nýtt hús stálþilin þurfa að fara níu til tíu metra ofan í jörðina fyrsta íbúðarhúsið í tuttugu og níu

ár rís nú á örfáum dögum á Bíldudal íslenska

reisir húsið fyrir starfsfólk sitt vegna húsnæðisskorts í þorpinu nýjasta íbúðarhús Bíldudals er átta íbúða einingahús fyrir starfsfólk Íslenska

til leigu það er skortur hér er mikil þensla hér er bjart og við bara tókum tókum stökkið við getum ekki fengið starfsfólk ef það

hvort kemur á undan hænan eða eggið en við erum búin að vera hér í tíu ár með rekstur og þetta er okkar leið út úr þeim þrengingum þar sem byggingarkostnaður er mun meiri en fasteignaverð hafa einstaklingar ekki lagt í byggingarframkvæmdir árum saman

sætir tíðindum að það sé ekki lengur

húsið í bænum því það hefur verið það

nítján hundruð áttatíu og níu hugmyndin að húsi kom upp fyrir ári síðan skrifað var undir samning í janúar og það kom með skipi frá Eistlandi í síðustu viku byrjuðum á að setja neðri hæðina bara

er ein þeirra sem flytur inn í húsið hingað til hefur hún búið þröngt í húsi í eigu ég vonast til að þetta opni sýn að það er hægt að

leysa vandann á skamman lítinn tilkostnað og vona að aðrir flytja þurfti fimm á sjúkrahús eftir

í spænsku borginni Pamplona í morgun nautahlaupið er hápunktur San hátíðarinnar sem haldin er ár hvert talið er að um tvö þúsund manns hafi tekið þátt í hlaupinu í ár og tíu nautgripir þónokkrar reglur gilda fyrir þeir verða að hafa náð átján ára aldri mega ekki vera undir áhrifum áfengis og verða að hlaupa í sömu átt og

nautin hlaupið tekur ekki nema tæpar þrjár mínútur en er sem fyrr segir ekki alveg hættulaust fyrsti sérhæfði

hefur verið tekinn í notkun hjá fyrirtækinu skógarafurðum í Fljótsdal bíllinn lækkar kostnað við að sækja

trjáboli til vinnslu um helming og fyrir vikið verður meira timbur að verðmætum smíðavið þegar okkur ber

garði er verið að setja

á flutningabíl þurrkað birki úr Fljótsdal er mikið notað til að kynda

parket og listar úr stærstu

að slíkt er enn af skornum skammti og dreift um landið nýi

kemur þar í góðar þarfir hann tekur mikið í hverri ferð og er útbúinn með sérhæfðum krana áður

þurftu vinnutæki að fylgja til að ferma bílinn það var ýmist notaður

grafa eða traktor með

svo stóðu kannski tveir þrír karlar uppi á bílnum að raða timbrinu þannig að það væri sem minnst loftmagn í þessu og alltaf háður einhverjum öðrum til að koma og hjálpa þér það er nú aðalvinningurinn að vera ekki upp á aðra

kominn og geta gert þetta sjálfur það er enginn fyrir manni

slysahætta víða um land falla til sem hægt er að gera úr verðmætan smíðavið með nýja bílnum er ódýrara að fara um og tína upp

smáslatta og bændur gætu notið góðs af því þetta náttúrulega gefur okkur kost á því að sækja hráefni sem

haft efni á að sækja þá vonandi að það fari minna af nýtanlegu efni í eldinn og þetta gerir okkur kleift að geta boðið skógarbændum að kaupa hráefni af þeim á svipuðu verði þannig að við séum ekki að mismuna skógarbændum

mikill ávinningur fyrir alla veiðimenn

hafa fengið mun vænni bleikjur en síðustu ár fara þarf aftur til aldamóta til að finna jafn góða bleikjuveiði í þjóðgarðinum veiðimenn hafa margir hverjir átt sínar bestu stundir við bakka Þingvallavatns í sumar þrátt fyrir að veðrið hafi ekki leikið við þá en þeir sem hafa látið sig hafa það hafa verið verðlaunaðir fyrir þolinmæðina það

yndislegt hérna í sumar þrátt fyrir rigningar og leiðindaveður þá eru allir ánægðir er þetta stærri fiskur er síðustu ár já hann hefur verið

mjög vel haldinn feitur og fínn og menn eru að fá mikið af fjórum fimm sex punda bleikjum sem kemur alltaf inn á milli en það er miklu hærra hlutfall af stærri fiski núna

hálfgerð veisla hérna margir höfðu áhyggjur af hnignun

eftir dræma veiði síðustu ár en þær virðast hafa verið óþarfar eftir venjulegan íslenskan vetur þar sem vatnið nær að frjósa almennilega og allt er í eðlilegu ástandi þá er bara búin að vera frábær bleikjuveiði ég held að maður þurfi að fara aftur fimmtán til tuttugu ár til að sjá annað eins heimilt er að veiða á flugu spún og maðk í þjóðgarðinum og Ingimundur segir að flugan gefi best þessi tók

og eftir snarpa viðureign sýndi hún

kom að það leynast margar stærri í vatninu en eftir fallega stund á bakkanum fékk þessi líf bæði framhaldslíf á samfélagsmiðlum en einnig í vatninu og fær tækifæri til að viðhalda sem virðist dafna svo vel veiðimenn hafa birt myndir af stærðarinnar bleikjum úr vatninu sem komast þó ekki í hálfkvisti við urriðann sem margir erlendir ferðamenn sækja í en það hefur ekki veiðst jafn mikið af honum í sumar og

síðustu ár mjög margir veiðimenn sem koma

til að veiða þennan þennan fræga

pund og

þetta vatn væri í raun og veru alveg sérstakt

heiminum er meðal þess sem er á dagskrá á norrænni

Íslenska segir strandmenningu mikilvægan hluta af menningararfi Íslendinga norræn

hófst á Siglufirði á miðvikudag og er nú í fullum gangi fjöldi erlendra gesta tekur þátt í hátíðinni sem er samvinnuverkefni Norðurlandaþjóðanna hátíðinni er ætlað er að vekja athygli á strandmenningu og kynna fyrir almenningi hún er nú haldin í sjöunda sinn og ber yfirskriftina tónlist við haf og strönd formaður Íslenska

segir hátíðina hafa gengið vel og mikilvægt sé

til umhugsunar um þann mikilvæga menningararf sem

er bara líf og störf fólks þeirra sem við strendur landsins búa sem eru aðrir atvinnuhættir og annað líf heldur en að búa inn í afdal til dæmis þannig að mjög margþætt mjög fjölbreytt og hefur verið í gegnum tíðina og

og við höfum löngum átt allt okkar undir hafinu mikið líf og fjölbreytt dagskrá hefur verið á hátíðinni þar má finna sýningartjöld með ýmis konar handverki meðal annars má sjá hvernig æðardúnn er hreinsaður á gamla mátann og við vinnu einnig eru þar vinnustofur listsýningar og tónlistaratriði ásamt fleiru í Gamla slippnum fer fram undir leiðsögn Hafliða Aðalsteinssonar hérna er verið að sýna gamalt handverk sem að var nú hér um allt land er að deyja út eiginlega með okkar kynslóð deyr þetta út ef við gerum ekki eitthvað í því að fá unga til þess að læra þá að veðri vaxandi sunnan og suðaustanátt á

morgun tíu til fimmtán metrar á sekúndu seinnipartinn með súld eða rigningu sums staðar hvassara í vindstrengjum við fjöll á Vesturlandi hægari vindur á Norður og Austurlandi og bjartviðri

sunnan fimmtán til tuttugu og þrír metrar norðvestan til á landinu annað kvöld hiti átta til átján stig hlýjast norðaustanlands

á Mýrum í Borgarbyggð í nótt er eitt það stærsta frá landnámi þetta segir

jarðfræðingur bóndi í Hítardal segist varla trúa því að þetta hafi gerst yfirvöld í Taílandi telja sig einungis hafa nokkra daga til stefnu til að ná tólf drengjum úr helli þar sem þeir hafa setið fastir í hálfan mánuð

geri björgunarstörf mun erfiðari íbúi í Skerjafirði gagnrýnir að umferð um litla

í hverfinu sexfaldist með fyrirhugaðri byggingu tólf hundruð nýrra íbúða á svæðinu formaður skipulagsráðs Reykjavíkur segir íbúa engu þurfa að kvíða aldursgreining á byggi sem fannst við fornleifauppgröft í Lækjargötu bendir til þess að búið hafi verið í Reykjavík fyrir landnám mögulega var eldri bygging undir

sem þar var grafinn upp hefur verið í Þingvallavatni það sem af er sumri og veiðimenn lýsa henni sem hálfgerðri veislu fara þarf aftur til aldamóta til að finna álíka bleikjuveiði